gott kvöld hverjar verða áherslur ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

og hvaða stefnu ætlar hún taka á næstu árum verðar gerðar einhverjar breytingar til dæmis á einkarekstur í heilbrigðiskerfinu Svandís Svavarsdóttir takk fyrir nú birti Ríkisendurskoðun skýrslu í vikunni þar sem er kallað alveg sérstaklega eftir skýrri stefnu stjórnvalda í heilbrigðismálum þú segir sama dag held ég að vinnan sé

þetta sé forgangsmál hjá ykkur hvaða hvaða stefnu eruð þið að fara taka sko í fyrsta lagi þá er auðvitað mjög mikilvægt að stjórnvöld hlusti eftir því sem samfélagið vill og því sem þjóðin vill í þessum málaflokki mín hugsun er svolítið sú að heilbrigðismál séu partur af samfélagssáttmálanum ef svo má að orði komast

samkvæmt rannsóknum þá vill stór hluti Íslendinga yfir níutíu prósent Íslendinga

vilja öflugt félagslega rekið heilbrigðiskerfi sem að hefur jöfnuð að leiðarljósi þetta er ekki með nægilega skýrum hætti í stefnumörkun stjórnvalda þó það sé auðvitað í markmiðs greinum einstakra lagabálka þannig að við höfum ákveðið að setja saman heilbrigðisstefnu sem Ríkisendurskoðun segir að það sé eitt af því sem vantar á Íslandi vegna þess að stofnunin sér að Sjúkratryggingar Íslands skortir skýrari leiðsögn í stefnu stjórnvalda og það gildir auðvitað um fleiri í kerfinu ef svo má að orði komast hefur líka verið viðfangsefni það er það að skýra betur verkaskiptingu einstakra þátta innan heilbrigðiskerfisins vegna þess að einhverstaðar í kerfinu erum við með tvíverknað meðan á öðrum stöðum í kerfinu þá vantar þjónustu og þetta þarf líka að kortleggja allt saman þetta þarf að gera í

vinnu það er mitt markmið að þetta verði á næsta löggjafarþingi afgreitt frá Alþingi

séu full efni til þess og ég hef ekki mætt neinum andmælum á Alþingi um það að það

þetta er auðvitað langur ferill og við erum byrjuð að undirbúa þessa

vinnu núna með því að kortleggja hvað við í raun og veru höfum núna við erum til dæmis að átta okkur á því að þetta snýst ekki bara um heilbrigðisstofnanirnar

snýst líka um heilbrigðisþjónustu utan kerfis þetta snýst líka um sjúkraflutningar þetta snýst um heimaþjónustu þetta snýst í raun og veru um allt þetta sem að lýtur allt frá forvörnum

gegnum heilbrigðisþjónustu þessa hefðbundnu og síðan yfir í endurhæfinguna stórt verkefni en þetta er gerlegt og ég held þetta sé afar mikilvægt þú talar um að já þjóðin vilji svona félagslegra kerfi ertu þá að boða það að það verði minna um einkarekstur og til dæmis þessir samningar sem hafa verið gerðir við einkastofur eins og Klíníkina sem dæmi að það að það muni á einhvern hátt ganga til baka eða hvað er það sem þú ert að boða þarna það sem ég er að segja fyrst og fremst er það að ég

kallaði eftir því eiginlega bara strax

kom í ráðuneytið þá kallaði ég eftir því hver þróunin hefur verið varðandi ríkisframlög inn í einstaka þætti heilbrigðiskerfisins

við horfum tíu ár aftur í tímann til dæmis frá árinu tvö þúsund og sjö og fram til síðasta árs þá sjáum við að stórir þættir hins opinbera kerfis Landspítalinn Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og viðlíka stórar stofnanir eru í raun og veru að fá svipað framlag úr ríkissjóði

núvirkt á árinu tvö þúsund og sautján eins og árinu tvö þúsund og sjö óháð því að það hefur orðið fjölgun á fólki það hefur orðið aukning á eldra fólki og svo framvegis þannig að þjónustan hefur þyngst á sama tíma er aukningin í hlutfalli að fara upp um fjörutíu prósent til sérgreinalækna sem eru með einkarekstur á stofum þannig að aukningin er í raun og veru öll inn í ríkisendurskoðandi er líka gera athugasemdir við í skýrslunni og segir að þetta endurspegli ákveðið stefnuleysi það er að að það sem er á okkar valdi sem er hið opinbera kerfi það býr við þröngan kost að sumu leiti á meðan að það er óljóst nákvæmlega hvaða þjónustu við viljum kaupa innan gæsalappa eins og eins og það er orðað í skýrslunni segir

að kaup á heilbrigðisþjónustu séu ómarkviss við þurfum úrbætur í þeim efnum það þarf skýrari leiðsögn og meiri fagþekkingu inní sjúkratryggingar Íslands til þess að þetta sé gert með markvissari hætti hvað er það

nákvæmlega sem við viljum setja opinbert fé í og hvernig viljum við ráðstafa því

þetta þarf að kortleggja og við þessu þarf að bregðast þannig að þú ert því að setja peninga inn í einkareksturinn spara þar þá og auka útgjöld til opinbera geirans ég vil fyrst og fremst styrkja innviði

það er mitt markmið að gera

það þess sást strax staður í síðustu fjárlögum að það er okkar markmið að gera það að styrkja þann hluta það er eitt af því sem við þurfum að gera við þurfum að bjóða uppá þá valkosti í opinbera kerfinu að þeir séu ásættanlegir og góðir og

góðir og nokkurs er kostur fyrir almenning þannig þeir standi frammi fyrir raunverulegum valkostum í þessu kerfi það segir líka í skýrslunni að

sem eru gagnrýndir það er sagt að það standist varla lög það er ekki alveg fullyrt en vegna þess að það er bara verið að greiða fyrir hluta þjónustunnar en ekki alla ætlið þið að taka þessa samninga upp

hafa ákveðin tímamörk þessir samningar þannig það er eitthvað sem hlýtur að koma til skoðunnar ég er til dæmis búin að hitta sjúkraþjálfara hitti þá í gær og þar er mjög ríkur vilji hjá þeim til þess að fara yfir stöðuna þar sem við erum með þessi sameiginlegu markmið bæði bæði ábyrga ráðstöfun

en miklu frekar og það sem mestu máli skiptir er góð þjónusta fyrir skjúklinga þannig að sjúkraþjálfarar hafa að

kosti lýst áhuga á því að koma að því með ábyrgum hætti hvernig við getum náð utan um þessa aukningu sem hefur verið á milli ára en það er auðvitað þannig að

í raun og veru kemur kemur í gildi á síðasta ári fyrsta maí að þar erum við svolítið að þreifa okkur áfram með það hvað virkar og hvað virkar ekki og og öryrkjar og aldraðir hafa verið að benda á það að þar hafa þeirra

greiðsluþáttöku farið upp meðan aðrir þættir hafa farið niður ég hyggst skoða núna fyrsta maí í vor það er þegar þetta kerfi hefur verið í gildi í tólf

mánuði á að vera jöfnunarkerfi það var alltaf hugsunin að þetta er fyrst og fremst að koma til móts við þá sem eru veikastir og efnaminnstir og ef að kerfið er farið að þjóna einhverjum öðrum að þá þarf

að taka það til

eða að minnsta kosti að að hnika til reglugerðinni með hliðsjón af

í höndunum en það hefur líka verið

gagnrýnt í því kerfi að upphæðin sem hámarksupphæðin sem þú greiðir er á mánuði sé of há fyrir þá sem eru efnaminni þá er ég ekki að tala um þá sem eru öryrkjar eða aldraðir heldur verkafólk eða fólk sem er með lægri tekjur er það eitthvað sem þú hyggst endurskoða líka já sko við höfum verið að horfa til þess og það er það sem ég vil sjá að við gerum það er að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga á Íslandi við erum á Íslandi með milli sautján og átján það er

það sem að sjúklingurinn borgar úr eigin vasa sambærilegar tölur frá Norðurlöndunum eru rúmlega fimmtán prósent ég vil sjá að á næstu fimm árum þá nálgumst við það að vera á pari við Norðurlöndin þó að markmiðið ætti auðvitað að vera heilbrigðisþjónusta án gjaldtöku en það er algjört lágmark að miða sig við þessi lönd þá þurfum við að segja ókei við ætlum að setja meira inn í kerfið til að

draga úr

allt til móts við þetta sem þú ert að nefna eða viljum við fella lyf og lækningar undir sama þak eða viljum við breyta kerfinu að öðru leiti mínar ábendingar segja mér að það sé annað hvort af þessu tvennu það er að annað hvort að lyf og lækningar fari undir sama þak eða þá að við séum einfaldlega að lækka þessa

hámarksupphæð

leiðin sem kemur láglaunafólki lang best en þá er kannski þetta gallað núna vegna þess að við erum að sjá sparnað í rauninni milli ára miðað við þær tölur sem RÚV birti um daginn þá kemur fram að heildarkostnaður sjúkratryggða lækkaði

þetta er náttúrlega töluvert mikil sundurliðun það er farið þarna yfir bæði það sem kallað er almennir og síðan öryrkjar og aldraðir já ég meina heildar heildar útgjöldin lækkuðu samt þannig við erum að setja ríkið er að setja minni pening í inn í kerfið eða þarf að greiða minna út sko þetta

allt saman að skoða þegar við erum komin með tólf mánaða reynslu það er í rauninni lágmark að við höfum heilt ár vegna þess að mér hefur að minnsta kosti verið bent á það að hluta til getum við verið að vinna niður

ný eftispurn með aukinni greiðslu þáttöku þannig að við þurfum að leyfa kerfinu aðeins að jafna sig á einu ári ég hef óskað eftir því við mína sérfræðinga að við séum í startholunum þegar við fáum tölurnar fyrsta maí og þá getum við strax metið það hvort við eigum að hliðra til þessum upphæðum og síðan þurfum við til lengri

tíma að segja og hvar ætlum við að setja peningana sem við ætlum að bæta inn í kerfið sem að koma fyrst og fremst láglaunafólki og öryrkjum og öldruðum vel

hérna að sérfræðilæknum utan sjúkrahúsa eða einkarekstri í heilbrigðisþjónustu eins og það er oft nefnt nú er til dæmis hægt að fara í liðskiptaaðgerð til Svíþjóðar og fá það að fullu greitt frá Sjúkratryggingum Íslands og fá dagpeninga og ferðakostnað og og

fara í slíka aðgerð og fá hana endurgreidda að fullu hjá einkafyrirtæki á Íslandi

er þessi munur þarna á skiptir einhverju máli hvort að peningarnir fari til Svíþjóðar eða til einkarekstur á Íslandi þetta er allt saman háð ákveðnum samningum og þetta er allt saman eitthvað sem stöðugt til skoðunnar en forsendurnar eru alltaf einhverskonar mat ef að það á að vera greiðsla til baka fyrir aðgerðina að þá er það alltaf háð einhverskonar mati sem kemur

á undan þetta er ekki eitthvað sem að fólk ákveður bara sí svona en þetta er eitt af því sem er til skoðunnar það er þannig að við erum með

það er borgað fyrir sjúklinga sem að fara til einka einka í einkaheilbrigðiskerfið í Svíþjóð en ekki

það virkar þannig já þannig að

þetta er eitthvað sem þið eruð að skoða líka já aðeins að geðheilbrigðismálum það var lögð mikil áhersla á þau um síðustu áramót átti að vera búið að manna held ég fimmtíu prósent stöður sálfræðinga á heilbrigðisstofnunum nei semsagt á heilsugæslustöðvum í Reykjavík það var búið að ráða einn hvernig gengur núna það gengur vel við bættum við sex sálfræðingum í heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu núna um síðustu áramót eða

í byrjun þessa árs gerum ráð fyrir að bæta við fjórum í viðbót um næstu áramót og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að sálfræðiþjónusta sé partur af heilbrigðisþjónustunni að það sé ekki eitthvað sem tilheyrir öðrum þáttum kerfisins vegna þess að geðheilbrigðismál verða að vera partur af umræðunni um heilbrigðismál almennt og við verðum að að losa okkur undan skömminni skömminni og vandræðaganginum í kringum andlega heilsu hún skiptir ekkert síður máli heldur en hin líkamlega samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir geðteymum um allt land sem tengjast öllum

samkvæmt mínum upplýsingum erum við á áætlun með það að ná þeim við þurfum líka að stunda

ríkara mæli geðrækt og forvarnir samþætta þjónustuna í nærumhverfinu það er eitt af því sem

við þurfum að gera betur og mér er efst í huga að minnka fordóma mér finnst það skipta afar þannig að geðheilbrigðismálin sko þau komast ekki á dagskrá öðruvísi heldur en að vera í skýrum forgangi hjá stjórnvöldum á hverjum tíma og við settum sérstaka áherslu á það að núna í innspýtingu í síðustu fjárlögum og það verður áfram ofarlega á mínumm forgangslista en nú hefur verið sko Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og fleiri sýnt fram á það að til dæmis hugræn atferlismeðferð er eitthvað sem að virkar mjög vel við mörgum andlegum sjúkdómum kæmi til grein að að fara niðurgreiða sálfræðiþjónustu þannig að fólk fái bara þetta verði bara eins og fari inn í

eða inn í lækna inn í þessa stétt og verði bara einn hluti af heilbrigðiskerfinu eins og bara eins sjálfsagður

og að fara til heimilislæknis það kemur allt til greina í sjálfu sér mér finnst þó allra mikilvægast að styrkja heilsugæsluna og auka þverfaglega vinnu þar

mér finnst það skipta afar miklu máli að þessi fyrsta snerting sé þannig að þar geturðu hitt lækni hjúkrunarfræðing sálfræðing og helst auðvitað fleiri sérfræðinga á heilbrigðissviði það sé þannig að maður maður í raun og veru fái svona fara í tíma hjá sálfræðingi ekki ekki

heilsugæslunni nei þannig að ég vil styrkja það umtalsvert og það er í forgangi hjá mér svona áður en að við ljúkum þessu þá vorum við hér um daginn með formann Landsbjargar eða slysavarnarfélagsins Landsbjörg og sjúkraflutningar á landsbyggðinni og þetta er mikið hitamál víða um land hann kallaði eftir því að vera kallaður að einhverju borði eða

tekin einhver ákvörðun um það hvernig eigi að að flytja sjúka á landsbyggðinni hvað hefur það ekki verið gert já það er bara mjög góð spurning ég einmitt að horfa á dagatalið áðan og var að átta mig á því að ég hef verið heilbrigðisráðherra í tvo mánuði þannig að en þetta er sannarlega eitt af því sem hefur verið á dagskrá hjá mér nú þegar er hópurinn sjúkraflug að störfum sem að lýkur sinni vinnu á næstu tveimur vikum og þar erum við að fjalla um þann þátt sjúkraflutninga en þetta er mjög mikill frumskógur og það er mjög mikið verið að leysa þessi mál bara á vettvangi hvers svæðis fyrir sig já hann kallaði einmitt eftir heildarstefnu um algjörlega og það er það sem við munum fara í

enda er það partur af heilbrigðisstefnu fyrir Ísland inn í framtíðina að vera líka með stefnu um sjúkraflutninga og þar þarf að gæta

að öllum þessum aðilum ég meina við erum að tala um sjúkraflutningamenn en við erum líka að tala um vettvangsliða við erum að tala um björgunarsveitamenn og við erum að tala um kerfi sem

eins og ég segi svolítið mikið verið að leysa á hverjum stað fyrir sig og þarf að ná utan um með miklu miklu skýrari hætti

það er eitt af því sem verður gert og ég vona ég fái dálítið mikið fleiri mánuði í heilbrigðisráðuneytinu til þess að ráðast í öll þessi verkefni Svandís þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós